الحاجه الي انا بتأكد منها أن انا عايشه حقيقي ومش محاكاه للواقع أن انا دايما بحس أن مفيش حاجه اسمها محاكاه للواقع انا مبأمنش بيها اوي وبحس دايما أن مش عايزه افكر في المواضيع دي وبحس دايما أن ده واقعنا ودي حياتنا وان انا مرقهش نفسي بالتفكير زياده عن اللزوم